Pi putiri priparari lu pisci di na manera sicura senza aviri problemi pi la saluti, basta ca si lava bonu di fora, si pulizìa dintra, pi finiri cu na bona cottura a lu furnu o nni la padedda. Macari è importanti la pulizìa di li cuteddi ca si utilìzzanu pi tagghiari lu pisci mentri si sta puliziannu. Na cosa tantu importanti è macari la provenienza di lu pisci stissu ed evitari lu pisci ca veni di li zoni contaminati.